Ma preferisu resté ausà la seira fin a ën po pi tard perché a la seira magari sun pi trancuil, l'ai pa la giurnà davanti, al e gia la fin d'la giurnà, ënvece a la matin, lëvese ën presa al e düra e perché pöi l'ai ancura sögn, m'girerìu da l'autra part